a'o fi banicoza bɛ'a fu'o mu suani puna um mu suani tuana abe ode'i sin wa ho dimiyan abɛ mi uwe do u'a aba sin bɛwa sian bɛwa tomu'a benɛ mubɛ mu ɲubɛ tu um mu ɲubɛ tu mubɛ zan oro omi famille ni ereyi bana tomu zan oro bɛa wian bana omusi a'o societé don ami wian sinwɛ mawɛ mu suani a ni ere sin sinwɛ abɛ'a wian sinvɛ tomu'a benɛ mumi fin